Me notu ni lumë a liqen osht kogja sigurt. <hesitation> kisha marr ma pak sene, kisha marr ni peshkir <hesitation> ni llastik për me i kap flokt ose ni shnoll t’flokve, që mos me m’notu nëpër lum a liqen. <hesitation> Kisha marr bikine që me i vesh, kisha t’terta që mi vesh masanena. Edhe e kisha marr ni kamer’ që me bo foto.